Besorrià anâ inte l'ambasciata do paise estranxeo dove ti veu anâ eh mi penso perché no l'ò mai fæto besorrià aveighe un muggio de documenti, o passapòrto e tutte quelle cöse coscì e besorrià pagâ seguo.